אלא ר'געת אלף עאם ללווארא אול וחדה נדירה היא נהאול נערף כיפאש הנאס קאנו כיעישו נתעלם מהום עלא אלטביעה ואלבסاطة דיעל אלחייאה כנשרק פאלחייאה אליומיה דיעלם ו נעלם הום חתי שווי אלמאלמע'רה לי ענדי מן אלמוסטקבל בלא מנח'וופהום בחר אלנזאפה אלטב ולא טורוק דיעל אלזרעה נבג'י נחליה שה'ר זוין ו נעיש מעאיהם בחר ואחד מהום באש נפהם מיזיאן אלאצ'ל דיעלנא כיפאש דטורנו חתי וצלסנו להנה.